الى كنت غنكون حيوان ليوم واحد الحيوان اللي نقدر نختار هو القط لحقاش القط عزيز علي بزاف وكيعجب حتى بزاف ديال الناس ولكن بالنسبة ليا كيبقا هو الحيوان الاليف اللي نقدر نربيه فالدار معايا حيت ساهل باش تعامل معاه وتعلمو بزاف ديال الحوايج داكشي علاش القطط عزيزة